<noise> हमरा अनुसार एकरे आगे के काल्पनिक बातचीत <noise> इ हो सकेला कि आप अपने अंदर का का बदलाव कईली कि आप के प्रमोशन मिलल। का आप हमके कवनो टिप दे सकीला जेसे हमहु अपने क्षेत्रफल में उन्नति कई सकी? वास्तव में हम आपके अंदर कुछ दिन से बहुत बदलाव देखली आ ऊ सकारात्मक बदलाव बा। एही नाते हो सके ते आप हमके बताई कि हमें अपने आदत में का सुधार करेके चाही जेसे हमहु अग्रणोन्मुख होई।